Chokolate <noise> kuae mopeti <noise> ipisekatu vae <noise> <hesitation> yaipirorariko jokua <hesitation> jai jaema <noise> yaeki sugui <noise> jai <noise> jokogui <noise> ipuereviko yayajia <noise> misirairai <noise> jaema yaitita <hesitation> sartenpe, tata <hesitation> misi jendivaepe yaimbeta jaema jokogui opata, opata <hesitation> tikui, tikuima oi yave yaitita pipe azucar pipe jeengatuvaera <hesitation>